أحب الجمعة والسبت <hesitation> أجلس مع الوالد مع الوالدة مع الاهل مع الاخوان أحب جو الالفة اللي يكون بين الاسرة وكذا <hesitation> أحب يعني ان نطلع مشوار او نرجع او حاجة ليش نستمتع بالاحتفال بهذي اليوم الجمعة والسبت? لانه دوري بشكل دوري طبعا كنت تعبان هلكان طول الاسبوع تحتل الاجازة بس ما تصدق على الله انك جات الاجازة بس تبغى بس ايش تجلس في البيت مع اهلك واخوانك.